Am ley ya mana, aamra munei nikaa, am hamai ipiaa, amra munai ne setakna amra watafate setelaiya ipia mahe. Setalaiya ipiaa ma abis, arbukbalaa. Ebukbala se sehuna he, sefuna huan dara kingkeme suna leloy. Era emis una ho leloy, la se iyam rahe. Sehuna hoholo, era kinuke me seingke me, se ingkwe sef. Sebelai raing nukeme, sebelai nukeme sebelai leloy amra munai ne me mulai se hil tema, se <noise> huna. Se tala hua ane, abukloyo se unahoholo, se iy amra wetie. Amra munei ne, seweti hua anin se amhif nei ni amhilam rakele te, am huna raiya ma, am ino. Am ino loy amrai se eni nama halwama, amda muneine sewete. Sewete hua <noise> anin se fam hif neine ley mula am huna. Am hilam lay se nin eleme, am hilam dai elime, am ino sampai loy am dai se nina nama. Lam huna sef, am lami am lama hua anin, am lama hua anin sef, amdamuneini lese seweteles. Sewete am am lamataruaa, ham lama loy loy loy loy sampe am iam. Am dindagang amu neine awoy ee <hesitation> heloy man ani suda ipia anis suda depbotoro nikaa. Iyaa mo mun iyamho, um buta funa mane angkaranis anin manhota, eta tebuloto kanalalan ta iyamar supaya nika iseno waya banite esa um angkara dotom tebune se nine. Kanalalanman aramuneine huwa anisefualai huan wamaleu, se heloyo su una raise enine. Eme raa tu angkaraise nine, isnama sefuna nerese ene ama am tebulotoy se eneira kanalalama. ini ma huam isenan safele, am safe huan anin, masawohin amdaufayaa, am ikiley. Am iki hua anin, am toto. Am toto an ane, an ani hua anit, am takloy uhaifeinama, yuhai yusnai ma amhili se enine. Uina, uina hua anin amase wohi. Am ilikise am huna wohini, sen cobiham gilingra. Am gilingra, tura tai sa, kalatuba, hamuna ham kaleira. Aaa am unas se fahamuhue, amuhus senine. Uni me, amholo he, supaya ne am ayam isaenine sene sene. Abua huna anin, am giling sefu aa amuna wahaloy se eni wahamatana, mulai makaleira. Makaleira hua anin loya am adina hua anin, ya nani semi inay. Owuna wiha salaleuw, owina suluwes salaho, itsolo ipia. Itsolo ipia atai tu enamano wahana wahan esenine. Wanaha rarakartamano, taitula bolee. Wiseni supaya holo, ya dinek nisahe hua ma inay bunai wihasala he. Ho enan masa he, yakumuneine mauk amum un esa. Hum hakali ra, hum hakalai esa. Wanaha rarakarta te mimilna, yamal tewa ani haka esi enine. Wanaha rakraka tana, a hua anim ya haka leirasef, ya tepya kuiseni inama wahana wanaha raka raka tanama, tepunia kuisanin. Laitinga ipyama, bahasamakel, ya hunahya bakbak ipyama, ya hunasef, ya solosef, ya hunani, isenine ama hamai.